Fa nagnino moa anà niany tsy ary nivôlambôlagna? Za mivôlagna aminà anà tsy mamaly, ôlo minainana aminà anà tsy mamaly, fa ino moa raha mahazo anà? Tantara aminahy problème anà fa i koa k- tsy tantaraina aminaha, io tsy tsy ho afaka aminà, izy io kony zany koa le ilagna namagna itantaragna problème fa tsy ke hoe raha tsara fao.